ଵିଶାଲ ସ୍ରୋତା ଗର୍ଣୋଂନେ ସାମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦବାଈଲେ ସବକର୍ଥୂ ପହିଲେ ଅମେ ଇତା ନତାରିତ କରମୂ କୀ ଅମେ ଜୋ ତା କହୂଁ ଚୂଁ। ହେ ଥାର କୋଈ ନିଶ୍ଚେ ତୋ ଅଚ୍ଛା କାରଣ ରହେ ବାଡ ଚାହୀ। ଜିନ୍ତୋ କୀ ଇତା ପ୍ରଭାଵ ପଡୂ କୀ ମୂ ଏକୋ ସମସ୍ତା ରହୋ ଏକ ଅଚ୍ଛା ନାଗରୀଖେ କେ। ଔର ସବସେ ପହିଲେ ହମେଂ ଜିନତେ କୀ ସ୍ଟେଜ ଚଡନେ ପାଦ ହୀ ସବକୂ ଆଧର ସଂସକାର ସେ ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍ତେ ଜୋ ଭୀ କରବାର ଚାହୀ। ହେ ସାବରୂ ହେ ଥରବାଦ ହମେଂ ବାସନ ଦେନା ଆଚୀ।